La lo llich lolə karaꞌ berrilaꞌ nisalonaꞌ nap naꞌ karaa biwchitan belaa distiḻa tortuga rri karaa el mascarado naꞌ llet marotlə "inteligible" ka be ronka negrikarakt llia karabe nin ḻa nisaꞌ ḻa nisaꞌ rrikaraꞌ luxi benṉaꞌ túbelaꞌ lo rriblaꞌ nisaꞌ ḻa nisaꞌrri tian bema balfina dekaꞌ biyika bla nis.